A' b'äk'ej tulakal b'a'ax kin- kin- kik'atej kik'atik yan ti to'on, jach yaab' taab' ti'ij <noise> ete taab' ma' jach ma'lo' ku- kub'äk' ma' tu uchal ujach ma'lo' kito'on ma' utu'il.